Tovuqlar egasini taniy oladimi? Ha, albatta, taniy oladi. Misol uchun, <hesitation> bir inson ikkita tovuqni bir qarasa, keyin boshqa bir inson kelib qaramoqchi bo'lsa, ular undan qo'rqishadi yoki aksincha unga <hesitation> hujum qilishga urinishadi. Nega-lekin osha inson oldingi insonni, egasini ko'ylagini kiyib kelib ularga qaramoqchi bo'lsa, unda ular sezishmaydi.